Tesirony glasy misy: <hesitation> vanille, misy freze, <hesitation> citron, misy chocolat, <hesitation> misy tsirony vanio, misy tsirony voanjo, misy garana, aveke forret noir.